<hesitation> Ny karazana aretina hitako amin'ny amboa ndraika tsy dia misy karazana aretina loatra io raha ny fahafantarako anazy fa matetika ny aretinan'ny amboa dia ny aretina hoe romotra io faharomontana. Dia izay zany ahafantarako hoe aretina amboa fa tsy dia mahita hoe karazana aretina amboa magnano akory loatra aho.